Ehe gne fikafika fagnagnovagny tono hena, mba ho mety sara zash da lomagnao <hesitation> sira, hagn- hagninao sara ny fomba maseregnao anazy, ohatry alaignao gny hena sasagnao izy, da maka siramamy eky agnao aloha asiagnao siramamy kidikidy izy, da aveo asiagnao sira, de zay ammin'izay vao asiagnao <hesitation> tongolo gasy miaro sakamalao de asiagnao menaky kidikidy izy, da agninao raha ohatry ka mafimafy igny raha igny, da somary kapakapaignao kely eky izy aloha, da s- avelagnao milogna angamba gn'adiny ray, <hesitation> raha ohatry ka oe mahadigny adiny raika eo agnao, magna fotoa de zay ammin'izay izy vao atognognao da sara izy amin'izay.